أفضل ذكرى بطفولتى ، كل الذكريات اللى مريت فيها مع والدى الله يرحمه وي - ويجعل مثواه الجنة إن شاء الله ، كانت كلياتها ذكريات مرة حلوة و و - لآزم أعتد فيها لأنه ما فى رجال إجى بها العالم مثل والدى ، وبالنهاية كل فتاة بأبيها معجبة ، هو جعلى مرة معجبة فيه.